<hesitation> Karazana tsakitsaky lagniko agnatin'ny herignandro a efatra akeo: <hesitation> akao brochetty a mahalany folo zaho, pakopako a mahalany dimy zaho a, de samôsa a mahalany roapolo, de demi-lune mahalany dimy amby folo akeo.